Naenda ria chipsi lakini jiri na hela avoo jina hela yakula kaa!, kanaa unu- ukoongeria na hela muntu wilile wikutee vii.